Ñe mboroaɨu amor kuae mboroaɨu ikavi yaesa ñamae rambueve yandejɨ reta täta iporoaɨu yande kotɨ jaema yande yepe mbae yambavɨ tei erei jejeve jaereta yanderaɨu esa tumpa oesaka yande kuae mboroaɨu ou omano kurusure yae